Kuako jae yaiporu yambogua vaera opaete mbae, jaeko urupe, kuaq oipotague guinoï, yaiporu oipota pegua, ani kïraï yave nbae yambogua